نحب نكون عالم مشهور؛ السبب إن العلم يقدر يغير حياة الناس، ويحل مشاكل كبيرة في العالم، كعالم تقدر تستكشف حاجات جديدة، وتساعد فى تطوير <noise> الطب، والتكنولوجيا، أو البيئة، وهذا يترك إرث كبير، الفن مهم برضو لو إنه يوصل مشاعر، وأحاسيس، لكن العلم عندك تأثيره أوسع، ويقدر يحسن حياة الناس بشكل عملي.